Secunnu mia e secunnu lu nsignamentu chi ricivivi di la me famigghia st'operazioni nun mi piaci pi nenti. Cu' fa di sti spirimenti secunnu mia nun ha' caputu nenti di comu va la vita nta lu munnu. li cosi nascinu e morinu e tuttu stu prucessu avi a ristari quantu chiù naturali possibbili.